هو الانسان همجي بطبعه يعني صعيب ياسر باه تحقق السلام العالمي اما هو ممكن راهو اين فوا الدول الكل اتحدت و الدول لكل <hesitation> تناولت الحوار السلمي و الحوار الكل كل بلد يعطي <hesitation> الأفكار نتاعو راهو ينجم يكون السلام العالمي ينجم يتحقق اما الانسان همجي بطبعه نرجعو ل <laughs> للمعلومه الاولى